Ny fahafantarako gny kolontsaina any Royaume-Uni koa zao de reo tia mino dite, de gny <hesitation> reo koa mbo mana mpanjaka jusk'izao.